<hesitation> Ny loko mavo ndreka, mampieritreritra anahy ohatra hoe manga, de mapieritreritra anahy koa hoe volona tany, de izy koa zany an, <hesitation> loko mavo an fa maneho hoe hakanosana.